सबसे पहली हाथ को गीला करेगा पानी से और पूरा हाथ में साबुन लगाओ अच्छी तरह से ओर पूरा हिस्सा कम से कम जितनी भी जगह हथेलियां उंगलियों में हाथ का पास अंगूठे और कलाई भलाई थ। में लगाओ फिर वा थाई रगड़ो कम से कम बीस से तीस सेकंड थाई लिए जाती भी हो सके कलाई भी यह सब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं चाहिए बाद फिर वह बड़े साफ कापड़ा सुख पूछो यह टिशू पेपर से पूछो अच्छी तरह से पूछो ताकि उने पानी नि रेने चाहिए अच्छी तरह से पूछो ऐसा हाथ साफ करो।